Ñy fomba mampijano ñy zana-bola aminy abakabaky eñy moa: <shushes> Mijano rozy noho ny ñy fihetseketsehany malakilaky añabo mare. <shushes> afaky mijano koa rozy nohony ñy fampiasany ñy hery mandeha aminy ñy pilanety sasantsasany añy; <shushes> manahaky anizay avao koa ñy fampiasany hery miovaova. ka mampijano azy aminy hab.